Äjtyät mespatät petkuy wa'kutyän mpejtu äjtyän ntäk, wa'tyän <noise> ntze'u piso, wa'kutyän ntzeu bañu, wa'kutyät mpet'tumu putzi, wa'kutyät mpejtu äjtyän ngocina, mpejtu äjtyä anhkä', jik'kyota yes yospa jet petkuy.